haae ta lila hinbeensunii hinjirtie won ak ovacadoa won ak grepsi, grepsin mugutan hinjirtu woishin silaateti lila fedai ishin sun hinbeeki silaate ishisun jaribai jaribe ilalai akama siifeni, unum dargaa sila ishi sun taanfed